افضل ذكرى عندي لما كنت مروح من المدرسة بسرعة مستعجل باش نمشي ونتفرج على الرسوم هيك نفتح القناة ونتفرج على الرسوم على سبيس تون واتفرج هيك بدون اي هموم وبدون اي مشاكل هذي كالذكرى اللي انا احسها من افضل الذكريات، كل ما نكبر في العمر جاعد نذكر في الذكرى هذيكا لما كنت انا ما عنديش اي هموم ما عنديش اي مشاكل ومشاغل